Dikpen ndi-di nong, dikpen ndí kanong di-nuang kanong-ka chubang nki ke be mu bi sedeng moun befé kirun bá te omirin ké á akpuga bi mú juong bifu wasung oju-juo bakpunge ofúo banet echi ka shum ofúo bangé e nigbé omiring oferev ké akpugá báku ba ta abuo ké biket mbibi té bi nua bá kere baku bayibing bókee né bú shuam bá kpet-eng barí bé nyn ké okundi né bukyi béri biem-o wán mú ákpet afu kibi dikpén ká a ma bé ku dizungdikpen á ndi á tepee osowo oyen okung. ó dikpén kinuo á. chi, kanong, kanong nke oned oda-chi. kanong ánke á re okaa oned né ditu ndi-dirong á a koa aku á shuom ké bukwop okikam enyin bu o-shuom atáa kiráa ke bunyn-didym, choum nki-o oten onedo-bekam-o ofu busong bú nung me-o chuap me afanekong nyi anung mé kése, anung kese mé ndafu a yip akpuga amú mú akia but atunia kijé kekong kenong kabuang esim ka kam-o, kibe-to kibuang esim kikam oyén. Ber-be-di omiring ká akpuga-o baned osokom chuo mbé banydeng bafú bé osokom bú jang é lál kiitung ké akpugáa, bé oned mu ochii kanong bi kpe o and akpen tété di-chi eyen di tébe ka da ti omíring ká akpugá bi mu tim´á rung bífú buom eten chuo mbé osowo obara kambé be fang kan-boum, kan-boum a toum nduge a kíe banet mbe kíse awa aku nyama bcos di-chii dibonge ki nki ayúene a shunng-o a-chi kam ba nebe kiji nkike bi mu bi sendeng bifa ká tané kibi tó ke tan-né but kinnang á ku chi kauong osowo oyen ósed ké ba nwet emen ofu ba nkwe nbá yi ba nkire a dim nyn a dim amung ejii afere a ku o shii obevofu kitá bankire me mu kwan keji nikwan wa arime nyna dá mekie ọmu, arime nyn difu ndi-di rung me a kung ebi nyi ofu a-wung oned mú bú anyi fran ne wa anyi o-shi osowo muyem ene a bamtéte afu wanbuneye a shi kanong, a ri oned á chwap a ke kiked nki kifi kinoua a chuabia kanong-kanong anyi ke osowo to o-chii o ki o-o banjure. Ki nang a'tri dityme eyen gbra'da-olad dalda dalda te abuo ke biked-o orim uari-ka mu'ene eneke oda'ohim ofu ctona nkin ajang kanyi kantaq ha. buon nang'na okpet-o-bi kanto otuba ke. ochi-ochi ofu onyiyen. or mama eyen or n'chan or wan-eyen rou'm u-o onyn-o kanong. kanong anyi ke–orim o'na ko bi mu sedeng bouan eten bifu kanong ka' noung wu a ma'chi nang a majian kanyu kobo na-nipe ka'mu chite'te aja chuo na'a chup oned e amuniē penny bafe afum penny o'songe a'kie osowo oyen mu mu-o ing diidyun eyen aky. bien chuo bi chii-o benyn bi-mu-bi kpen because of kanong nang a'kabe kibe kikim ne me. me-ufu kabang kikim ne wo bukie abu-bu a ma kabang afu a jung me ke'bi di-chi nei-ke bi mu bii sedeng baned bukyi. baned oleundi bifu kangbe piaun ke bibe eten bii chi chanong bane'bacha ekwusash ube ba junog-o. kei ba jou. ba mu ekwabashi ba'bi bise ba'pee bc ti ba kpet e-chi biem nbi eji biem eji bi dim bi mung baned chuo'nyn ba'chi biem nyn bewang bewang beyen-beyene nbi adare oned wa mbu tawo oned omu ofu diʒung oned ndim di n-an ekpu be' mu be bange Nke-kirum ne akpuga emen osowo ofu otcha. ashamu'nu bi beba dim bi mung eji-nyn-o nki ke bi-mu-bi tim baned bullyi ārung bifu kangbe-kangbe na ye naye a've oned ma a'da mané chuap, chuap. kanong ka. fanē oned nang wo-yen afi oned ori wan eyen oʒim eh. nyen abang asu nyn wan emen gang abang asu owu dizinag oned ndin ntige nboum nri bouan emen katak baring busons ba'chuom ene wch-chuom anyi kanong anye wa shi ka-tane. kanong e-chi. kibi to echi be buou esim bi kam-o-e-wa ne wo kii buang esim ki-kam buan eyen-kan-kan na be ba da fun. ne ba'nkire ba'fun kambé oned. nki-ke ki da nona bi chi kanong achi kanong. ajiang bufa osowo oyen o-kio dikpen ndi-dinong baned ke ejii-to bakpen. o ba'ko asanaà ke bien chuo ubi amouchie kia chi ke omiring akpuga. akpuga allibe bunyndidym akpuga a'chubang ké bien bikire-o banyedidym bu ba bufum ke baned akem hesi baned ba'jan kese eyun aju'a aku aúyi amua-chi. Oned amu a-ri a ge renge bu shu <m buu> bu fii bu nwang A ko aa, eeh èbóng nki gi chi gang?nki bushu ki ruun bu-fii bü nwang ene?. Wo a-bua a-muu, aturung bushu, atudrung bushu enè ebong? Obei mu aa-da běi enè, oyen o-nyi ding o-fuu, m muu nè oned mmu a chuom ki xhi mè n-onge n-da kam aa kaa to o-chi o-maan me e-chuab ki reng ǒ-sed o biem ambi énè biem ambi chuoo br bi aa anyi ga fa, nang o-bua esim akwu o-nyiding ofuu, oso mu kibong o-nyiding, chi kikim ki yen Nkyi ke bi muu bi tim arong bi fuu kamgbe, nang ye nang ye kwu chii kanong, kanong ga nwua